طبعا عشان نجهز سندوتش بسيط نجيب ال <hesitation> الصامولي ونحط <hesitation> جبنة، نحط زعتر وزيت زيتون وخيار، وكذا يصير أحلى سندوتش بسيط، كمان ممكن إن إحنا نجيب <hesitation> الصامولي أو الرغيف ونعمل لبنة بدل الجبنة.